Na taruma kase sa tamo sesiwo nendo kine touantah wangun sa taku meret ti se paedon tuah ka apa se tua tua weam banua wo kumeret ti si pendeta wo tasombayang ngana kaa witung patoen pa tou touan ta niin wayan niin tama mareng wia simapiara sae tu toro nitung wangun sumiwon siwon tah